<hesitation> ko'o chë yë color tsu'uxpë dun ko'op kotyë met'sëyë o ko'o tsu'uxpë taj may jue exh këxëk nyaj mabatypë nebya je mëjk este je mëjk a'ax dun xa'ajpë este soldado, yë a'ax dun tumbë pues, porque como tsu'uxkë wi'itë a'ax yë dun xyanëm myet'sëyëp ko'op kotyë.